Ëncöi sun ënrabià, l'ai rüzià cun me omu, l'ai rüzià perché el a pensa che mi travaiu pa abastansa e ënvece mi travaiu e dopu vadu pìé le maznà a scola e preparu sin-a e sìu propi straca